कागज बनावनान विधिह धेर की पुरानी होसे काहे। कि कागज ने उप्योग सालों साल काई काहला जमानाती। करता है इरिया कागज ने ते मोशिंग होसे फिक्टुरी हो। सकत जी पेड़ ती बोनती होसे यानि की जाड़का ती। ती बोनती होसे काई की पेपर रहा है। <hesitation> कागज जो एक लकड़ी द्वारत बोने लकड़ी पेड़ फूदा। जंगल ती लावे ते इन्हां काई हाथ ती गुलें ती बनावनी। कता बनाएने जे उप्योग करें नस्वामिशें लाग्रिया।